Ovqatni mikroto'lqinli pechga qo'yasiz, so'ngra vaqt va quvvatni belgilaysiz. Mikroto'lqinlar oziq-ovqatdagi suv molekulalarini isitib, ovqatni tezda qizdiradi va tayyor qiladi.